Mi artaay mi sorna koyngal am ñaamal nder paɗal am, ndeen mi sorna ɓoggol ngol nder njulooko paɗe ɗen, mi haɓɓa. Mi sornaay koyngal nanal ngal kanngal ma, mi haɓɓa.